Inson hayotini hayvonlar hayotidan ustun qo‘yish axloqiy jihatdan murakkab masaladir, chunki bu qarashlar qadriyatlar va e'tiqodlarga bog‘liq. Hayvonlarni hurmat qilish muhim, lekin ko‘pchilik inson hayotini birinchi o‘ringa qo‘yadi.